بصراحه بصراحه نفضل أني يكون عندي عشرين خو، أخوه أحسن من أنو نكون وحدي، علاخاطرني إنسانه فالساع نفد بصراحه، ورغم أنو الإخوه ينجمو يعني يخلوك ت- تأخذ أ- أقل قدر من الاهتمام، ما يهتموش بيك برشا أما أحسن زاده من أنك تكون عايش وحدك، تكون عندك برشا صحاب الكل، الصحوبية من غير ما تبقى تتعارف عليهم البرا، إخوتك يعطوط الزاد الكافي.